O vantaggio pe-e giraffe l'é quello de poei mangiâ e feugge in scî erboi donde e atre bestie no arrian e ammiâ lontan se arria quarche bestia sarvæga che ghe peu asbriâ.